तुम मुझसे बारबार क्यों पुछते रहते हो मुझे तीनी अजार बार। मना कर चुका आह हमरा से बारबार काई पुछे चीए हमें। आंके अजार बार मना कर चुकेल चीए कि हमें खाना नहीं। खाएवे मतलब नहीं खाएवे नहीं तो आपका खाना खाएगे। पड़ते ही बात की होले हमरा भुखे नहीं चेते हैं कहाँ से। खाना खाएगे बेट में जगह होते हैं तो हमें खाएवे हैं खानों। नहीं बड़िया हमें सबजी बड़ते है चीए वो सबजी होई चाहिए। पहले सबजी बड़िया बनागू और अगर हमरा मन करते हैं तो। फिर खाएवे हैं तो अगर सबजी बड़िया होते हैं तो खाएवे है। और नहीं खाएवे हैं बात ख़तम एकला आगे कोई बात नहीं होते हैं।